i ka wā e aʻo ana ʻo ia i kahi pule kahiko loa ua lawe hewa ʻo ia i kekahi huaʻōlelo auwē nō hoʻi ē! ua nalowale kona kino kanaka a huli koke ʻo ia i wahi poloka nui “auē! he aha lā kaʻu i hana ai?”wahi a ke kākoʻo kahuna hoʻokalakupua, e hui kala mai ua hana hewa wau!